<hesitation> Famafan̈a taratra maloto, aroe zen̈y eritreritry naka fan̈anaovana izy aminaka. Mangàla ran̈o misy, ran̈o alain̈a izy aminzay zen̈y asivan̈a fa spesialy fan̈asana taratra àby io zen̈y karà likidy likidy vaisele fo zen̈y. Avô amin'jay fafan̈a amy ny lamba meky amin'zay avô afaran'zen̈y.